Da a ɔyɛ afo- wɔfrɛ ne dɛn afofida a m'enyi gye ho papaapa nye dɛ afe bɔso ma yeesi afe fofor mu. Saintsir nye dɛ ɔma m'enyi sɔ nkwa a okitsa m'. <hesitation> mpɛn pii no dɛm afofida yi wɔdze ma hɛn dɛ yɛdze ewura afe fofor mu. Naaso emi dze modwen ho dɛ ogyina hɔ ma bra fofor, adwensakyeree. Yesi afe fofor mu n' ɔma ɛhyehyɛ wo ndzɛma nyinaa yie afe yi ɛbɛnadze na mɛyɛ, ebɛnadze na mannyɛ ne yie wɔ afe a ɔabɛsen kɔ ne mu a mepɛ dɛ dɛm afe a yebesi mu yi meyɛ no yie. Ntsi no emi dze nkyɛ ɔno nye <hesitation> Afofida a <hesitation> m'enyi gye ne ndzii ho.